أول شي بسمع له واخليه يتكلم عن اللي صار علشان يفضفضلي, بعدين أقدر اقترح نشرب وياه قهوة أو عشا مع بعض. أو حتى نسوي شي ممتع بعد العمل, فأحيانا مجرد تغيير الجو أو إنك تسوي أي نشاط ممكن يحسن مزاجك ويخليك تذكر الأشياء الإجابية, ويذكر الإنسان بمميزاته.